Fisa baban ira, nagamari kita wida roti ababis kalau tatur gafin tei ira anak a si dafisa baban jatei. Dakuk me wida roti tajaga tura gafin a ira lekan gafin a nabail kumu ababis waluk. Tura anak si dafisa pun tura gafin a waluk, leman kila te mungguru nia anak pun baban.